L'ai gia dit prima ch'a m'piazerìa ëmparé ün strüment però ormai al e inütil tenté e alura a m'resta mach che pruvé a canté, a dizu anche canta e porta la crus, però canté vist che sun pa pi tant giuvu, la vus al e co ën po ün problema e cuindi a diventa anche impegnatìu e dificil, però cuandi vadu ën cieza cuai volte cantu ënsema a tüti i auti, parei la mia vus a së mës-cia